अइलेको जमानामा अफिसमी काम अद्दा अद्दा सप्पै मान्छेहरु दिक्क मान्ना लाग्या हुना छन् । अब दिक्क कसरी मान्ना छन् भने दिनभरी काम अर्या रातभरि काम अयो कामै काम कामै कामले मान्छेहरु तनावमा हुन्छन् । अँ तेइ अनुसारको उनीहरु तनावको वातावरणले उनीहरु विरामी पनि हुन सक्दा छन् । तेइ भएर हाम्ले एइ बेला अफिसमा छुट्टि अथवा सार्वजनिक बिदाको दिन चाई घुम्दे योजना बनाउनो पड्डे हुन्छ । सबै साथीभाइ मिलिकन अब अफिसका साथीभाइ मिलिकन यसो घुम्द झाने ठाउँ चाइ कसरी बनाउने भन्दाखेरी अब सुरुमी त हामी काँ झाने हो? त्यो ठाउँ रमाइलो छ की छैन? त्यो पत्ता लगाउनु पड्डे हुन्छ । झाने ठाउँ जसइ मुस्ताङ हो भने चाइ अँ मुस्ताङ अब क्यामी झाने त? बाइक मी झाने की अथवा हवाइ जहाजमी झाने की अथवा हिटिबट झाने की त्यो हाम्ले स्पष्ट हुनुपड्डो छ । अब त्यो झाने ठाउँ त हम्ले पत्ता लगाइसकेउ अब कसरी झाने भन्ने कुरापनि सबै भइसक्यो । त्यो भइसकेपछि अब खर्च कति आउने त? तेइ अनुसारको हम्ले सबैलाई उठाउने पड्डो हुन्छ । अब आफ्नो आफ्नो खर्च आफैले बेहोद्दे हो भनेपछि पैसा उठाउनो पणेन । अब सामूहिक रुपमा खर्च गर्ने हो भने चाइ सप्पैबट यत्ति मोटा मोटी उठाउने, वाउँछि तेइ अनुसारको खर्च अद्दे । बचेको रकम चाइ पछि बरु फिर्ता अरिदिने । तेइ ठाउँको घुम्द । अब रमाइलो गर्ने, त्यो अनुसारको योजना बनाउन सकिन्छ । तेइ अनुसार आफू रमाइलो गरेर फर्किन सकिन्छ । यात्रा गर्न सकिन्छ । तेइ अनुसार हामी यसो मनोरञ्जन अद्द सक्दा छौं ।